Chemo qch'aj wu qq'ab' chemo qatz rch'ajik wu qq'ab' <hesitation> nab'ey este este qch'nansaaj wu qq'ab' ruk' ya' tek'chi xtqmul ki' jaboon este xtqyo'k chriij i este xtqch'ajla' nejeel chpom wu qq'ab' nejeel wu chriij <hesitation> nejel wu rwi' qq'ab' nejel wu qxk'eq nejel wu nejel nejel wu qq'ab' este xtqch'ajla' nu nkare' xaq este nkare' xaq xteqmuul ri ya' ruk' jabon ya este xtyoqook chriij i ya xtinmuul ya' xtinyok chriij y ya qal sino este tkaal xtb'anik nejel wu xtch'ajik nel wu rpom qq'ab' xew wu este qxk'ek e wu rwi' qq'ab' nelel este xtqch'aj na'l ruk' jabon ya taq ya q'uy nejel ruk' jabon tekchi' <hesitation> xtqya'n ya' rajsik rech xtmeel nejel nejel ri jabon chriij